Sasa nzi mbindi nengonea manya kulbeya liosi dabe ningoni mala tza ningoni bulahi mambi tsa nzeiadio mala embika tza eredio haizi mambula alukina lwanje ahasi yaho lakini sasa nimbula kulitzimbua zioki choba nomba tzimbio zinagula shoba nomba tziguba zihoka choba mzi zindama nkhukona dabi mala embuki tziku choba benzi ki kidananu schira tziloka ama mwita anyola khuba nali echoba naramanya engo khumonya khuba nende lioka linyinji dabe monyola tza aembe gala amajungu renyine ganyala buba ganato guba amumba yale noekioda bamala baranya abaroji raanagula choba butika mala sasa mugabika onyola khugana dobe sa lwa ndambamba ningoni mala tsa ngona tsa balal nyola kubane lihike liosi dabei khandi noenza onyala onyola kunyola omundu undi yabikila neyaiduya khubi tza tsa soovila daba lwa mbola ndi nongasotza bulahi chiloza ni guli gigasi se nyingi echoba. Sasa noakaduka abundu yaenya tsa ogone bilahi ibaka eli enyinji, onyala kula wa mutandi, pibaechiractio, omunzu gwa igulu ama ama igulu ame ebusimu bwa igulu iwa khulwo eliene ilyo obutukhu mali kola mbule kuguna dawe, maisumburaa kabisa khulwa mbola ndi kali nominyire abundu ye nayanze buldiku, otasumbula bandu dabe.